जीवनमे आराम केक्रा न चाहैये, आराम सबके निमन लगैये । आराम सबके करेके मन परैये । हम्रो मन परैये, हमर पापाके मन परैये सबके मन परैये आराम करेके । आ आराम करेला हमनीके त पहिला मिहीनेत करेके परि काहेसे आराम असंके न मिलैये। आ जैसे अभी हमनीके आराम करैतारी अभी जैसे हमनीके उमर कथी बा मिहीनेत करेके बा, दुख करेके बा, पढेके बा निमन से तब ओकर बाद हमनीके आराम होइ न । आब हमनीके अभिये न पर्हके न दुख कर्के आरामसे बैठल बारी, दिनभर सुतल बारी, मोबाईल चलाइतारी खाली खाइतारी पियैतारी आ इहे करम त अभिला त हमनीके आराम रही लेकिन बादमे बादमे जहिया हमनीके काम करेके परि न तहिया आराम न रही बहुत दुख होइ काहेसे हमनीके आराम कारेवाला समयमे दुख करेके परि । आ जहिया हमनीके दुख करेके समय रहे न तहिया आराम कैली । आ जहिया आराम करेके समय आइ न त तहिया हमनीके दुख करेके परि । त उ बेजी हमनीके बरी दुख होइ। हमनीके सोचम कि काहे ऊबेजी हमनीके न मिहीनेत कैली काहे न पढ़्ली, हमनीके पढ लेल रहती अभिला त हमनीके आरामसे सुतल रहति अभी, पैसा कमैति निमनसे त उइहे बात बा हमनीके आब उइहे जौन समयमे रहैये उ समयमे हमननिके सब काम करेके चाही। आब मिहीनेत कारेवाला समय बा त मिहीनेत करेके चाही, आ जाहिया आराम करेके समय आइ त हमनीके अपने आराम कर्लेम इहे बात बाटे ।